مشروبي المفضل هو القهوة. نحب نحضرها بطرق مختلفة، لكن الطريقة الأساسية هي نغلي الماء مع البن ونضيف شوية سكر. نحبها قوية ومركزة! زادة، نحب نجرب أنواع مختلفة من القهوة، كيما الإسبريسو أو القهوة التركية. كل نوع له طعمه الخاص، وهذا يجعل تجربة القهوة أكثر تنوعًا.